Las lentejas izin que ai d’amollecé-las enantis i tamién lavá-las. Alogu ya es custión de retraé-las con aju, cebolla i las verduras que más te petin. Un cachinu presa o choriçu tamién le vá mu bien.